أنا أعمل في مجال الذكاء الإصطناعي وأستمتع جدا بعملي، وأعمل أيضا معلمة لغة إنجليزية، وأحب هذا المجال خاصة <hesitation> إني أحب اللغة الإنجليزية مرة مرة كتير بحب أدرسها وبحب أعطيها بحب أمارسها.